In ley next ten years I'm planning on one going to complete my college education so that I will be able to be respected in my community because those people with big big degree dah what ley people like dah why you see nigerians ghanaians and orda countries citizens they can come here with big diploma even some people can geh go attend workshop once dah name on it america ghana south africa zimbabwe you going you getting dah job clear dah what make it even people to go to world trade center to go be duping ley system becor they like foreign people so ley next ten years I planning to geh my degree and if possible when I geh scholarship I go abroad and come back I also thinking how I can take care lor my children in ley next ten years they should be able to get some set of education they should geh at least <hesitation> out of high school and they too preparing to go to university I'm thinking in ley next ten years I'm getting older I'm thirty- five Time nah wai <hesitation> time nah wait for no man so if I geh ley opportunity to push my seh in front I betta do dah in ley next ten years try to marry my woman legally becor we nah stay long together dah our twelve years here nah so we can at least try to make it real before god to put ring on her finger to marry her and to build my house and my children will live there happily even if god call me I forty- five seh ahn care becor by lah time I fini achieving